אקדמ הוואיה עדי היא ארסם בדית כִּנמראסהא מן ואנא סג'יר חית כנחב רסם שחשיאת מן קִצצ ואנִמי לי כנת כנשופהם, וכאנת ענדִי דפאתר מלונָה ואקלם בּאלואן זאהיה, כנת כנקצ'י סאעאת ואנא מרכּז מע אלוורקה, ארסם עלמני א־סבר ואִבּדע ובקּא מעיא כטריקה כנעבּר ביהא עלא נפסי ואפכארי.